מידארף וואטשן אז ס'זאל נישט ווערן צוגעברענט, און ארום דרייען באצייטנס, אז סיזאל נישט ווערן פארברענט. איינער דארף שטיין דארטן א גאנצע צייט אויפן וואך.